تخمر یوه کیمیاوي پروسه ده چې په هغې کې قند په اسیدو ګاز او یا هم الکولو باندې بدلیګي. د اکثرو انسانانو لپاره تخمر د الکولو د تولید په مانا دی، یعنې د غلو یا هم میوو څخه د شرابو جوړلو ته تخمر ویل کیږي. خو د دې تر څنګ موږ په عادي ژوند کې د اوړو د تخمر شایدان یو چې د خمیرې په واسطه موږ هغه تخمر ته رسوو.